Yoo, ɛyɛ ampa deɛ. Yɛwɔ mmoa bebree ɛwɔ hɔ a, bɛho yi nka paa, bɛho bɔn no. Mmoa binom wɔ hɔ a bɛho bɔn paa. Aboa bi te sɛ Prako sei, ne ho bɔn paa. Saa ne yɛwɔ aboa bi te sɛ Nsonkronsuo. Nsonkronsuo nso yɛ aboa bi a ɔno nso ne ho nka no, ɛnyɛ. Na afei yɛwɔ mmoa bi, ɛno deɛ, pɛ si a ne bɛba. Yɛfrɛ bɛ sensensiraa. Sensensiraa nso yɛ aboa bi a ɔno nso ne ho bɔn paa.